जान तुम कखि गया सा करेंसी कन एक्सचेंज करला करेंसी तन करला जब तुम कोई सामान लेयोला तो तुम कुछ न कुछ पैसा या रूपा देला तेते